<noise> וויזוי כ'וואלט געקאכט א פארפרוירענע עסן אין די מייקראוועיוו. כ'וואלט גענומען די עסן <hesitation> עס געלאזט אדער אויפלאזן אדער וואלט איך עס אריינגעלייגט אין די מייקארוועיוו און געשריבן- געדריקט די קנעפל וואס איז פאר אויפצולאזן עסן און נאכדעם ווען ס'איז שוין געווען אויפגעלאזט וואלט איך עס געקאכט פאר <hesitation> אפאר מונוט ביז ס'איז גוט.